Kallulõ miildüs ujjoq. Kuigi noh, egaq näil väega variantsi ei olõq. Midä sa iks tiit, ku terve elo hõl'ot sääl viih? Sis sa tahat iks muialõ ka kaiaq. Muialõ vette sis ma mõtlõ.